Kituufu ebyanyegesya bindwire obwomi bwange kubanga budi ndowo kyenamanyanga ee ebyanyegesya bindwire obwomi bwange ati nkumanya engeriya yakukumamu obwomi bwamu engeri gyolina okutekamu e business engeri gyolina okutambulya amaka gamu akati wamu n'abaana

Okuura enyoota, omuno, n'ekindi okkonziba, kwa munt'oyo.

Abakali okwewola empiiya ezidodooli zibayambire omu ngeri zingi engeri ekusoka zikubanguwiranga okuziryayo okuzisasula era te zikubayamba okubona nti bakutandikawo e bizinesi obudaala obudodooli okubabbesyawo boona basobole okubba okusai okuweerera n'okweicaaku ebyabwe k'ebakyala.

Ebyanyegesya bini bizenyere omulumu gukooto muno okuteekateeka obwomi bwange n'eka yange omu biseera bya mu maiso kubanga abantu bakusoma abaana basomere era ng'omu maiso tebakwaba kubba kubbi ebbiizineesi ziriwo omwana akusobola okubba n'esente okweyemeerya.

Ebyanyegesya bindula obwoomi bwa muntu kubanga namala okwegesebwa aiza nateeka byayegese byaye byakugukire byakugukiremu omunkola okugeza omuntu nabba nga asomere business naira aswaganirawo omulimu omulimu nabba afunire atandika okkola omulimu ogukumusasula nasasulwa asobola okweicaaku ebyetaago byamwe okugeza okugula ke ngoye, zakwendya, okugula amatakali byoona byoona ebikugwa omu koowa ka eryo.

Noyegesebwa oswagana omulimu omulimu nokufuna we ogula ebintu ebikalu okugeza nka amatakali ente embuli enkoko ebiduka okwetandikirawo e business ne bintu ebindi bityo

Enkolesya eya boda boda nijjo nkolesya ekyasingireyo okumanya omuntu wansi nebanga tekusyera kubanga n'olikumi bakutwala enkumi eibiri bakutwala enkolesya ya boda tekore kubi

Noyegesebwa oiza noswagana omulimu, nomala okuguuka nofuna omulimu gukusasula, omulimu nosasulwa empiya ezikuliga omulimu ogwo ogulamu amatakali, ente, embuli, emotoka nokupangaku ebizinensi so ofunamu ebintu ebikalu ebikuya omubworo.

Nyumirwa okwitirana abantu ab'eka yange n'okufuna emikago egindi singa obba n'emikago egindi nobba nga ogwibwibweku e kizibu okusobola okuyambibwa era omungeri nk'eni okusobola okkuwa onuyambi ke sente n'ebintu ebindi ebindi ebikalu

Engeri gyenyiza okendezamu omusujja gwa nsiri ekiusooka kwigala madirisa eyakabiri kubasya mu katimba ka nsiri nizo ngeri zenyinza okolesyamu okendeza omusujja gwa nsiri omweka yange

Nduma ebiyata, ebikyoli, omwoogo, obwita, emiyembe, emicungwa, ofene, amapapali nebintu ebindi.

Amaizi agatalimu ddagala gateera endwaire okugeza obulwaire bwa cholera n'okuzimba kwa nda ekisobola okuzwiraku omuntu okufa

Omusaiza era niye alina okufo okujanjaba omuno abaana okuteekamu e sente o maama nayaba nabba naye oku kitanda kubanga niiwe e keya ekusinga eka niwe olina okugiteekamu we taata no taatekemu yete o maama akola mulimu ki I maama abba eka kusumbira nakulongoosa eka k'omuzadde omusaiza noyaba n'okola notetenkanya embeera gimwabaamu akati waamu n'omukyala wamu na baana baamu no maama wa baana baa maama wa baana baamu niwa niwamuleka te notaamufeeku famire yamwe eyemeera ku musaiza

Mbe oikendi takutonyabe tuli mu kiseera kyaisana oba kyete ekyanda

Omusaiza emere gyalina okulya ekumuyambaku okuba omwomi tulina okulya emere nko omwogo nke ebiyata nka engege ebijjanjjalo netulaku n'odoodo ejjo nijjo emere omusaiza jayinza okulya emuretereza okuba omwomi.

Amasomero agali oku byalo byeswei engeri gyegayambiremu abaana abatakwesobola wanu gabajunireku abandi gabaweerya ni basomera bwereere ku bbasare abandi gabaweerya obuyambi ogeza bitabo amwei n'esukuulu fiizi mbasigala nga bakusoma.

Tukusobola okanja okusansanya kwa kidukano omu kitundu kyaiswe nga tukola engeri nkazini ekusoka tulina okuba nga tukusumba amaizi aga kunywa, ekya kabiri tuuna okubanga ekabu ekabuyonjo kusai akazambi waiswe oba amabbi tuyina okubba nga tugateka muka buyonjo.

Empiiya zange tinzibiika mu banka wabula nkolesya e SACCO zaiswe eza mu byalo nijjo nteeka e sente zange mbe nga nkuzibiikirawo zibbe nga zikubba kusai.

Haa omuntu oyo aba nobubonero bwa kasuba mumwesege okusokera kakyarumwei mutamusembera nekyindi haa okumukoba ayabe omwirwaliro abone omusawo omukugu amire edagala amuteke oku dagala asobole okujjanjabibwa awone obulweire bwa kasuba

Nje nsinga kwendya kawunga nabiringanya, obiringanya nga alimu obutto mwingi, buli muntu abaaku nemeere jasinga okwendya, oyinza okusanga odi asinga kwendya muceere nanyama, odi asinga kwendya muceere nankoko, odi asinga kwendya pirawo kubanga buli muntu abakku nomwoyo emyoyo janjawulo omuntu abaku nekintu kyamwei kyasinga okwendya ombulamu bwansi nkobyo nkebyo ebyakulya naye nje ebyo nibyo nsinga okwendya okulya. Oyinza okusanga odiye mbe asinga kwendya kunywambe tayendya kulya, kunywa chai chai chai naye nje nsinga kwendya kulya biringanya nakawunga.

Ebyanyegesya bisoboleserye ekka yange okulwanira ebyankulakulana ekyamazima kiri nti omuntu naba nga asomere amanya kiki kyakubaziira amanya ne kyakubazaku era tabababda be naye omuntu atasomere aba takusobola kulwaniira bintu byamwei kubanga aba takumanya

Ekintu kyenyini okusooka okukola nga nyinukire e mammambya nyimuka ninyimula abaana ni tufukamita ni tusaba a ni tumala okusaba awo ni tulamuccangana nitumala awo twimuka ni tunaaba amaiso buli muntu n'ayaba okumulimu gwamwe gweyasuliriire.

Edi yeena yeena oyo abba nga akwatiibwe e kidukano alina kwiruka mudwa mwiru muddwaliro abone omusawu omukugu asobole okujanjabibwa.

Nemuba nga omweka gyemukuwangaramu nyena nyena muli begesye buli muntu afuna obukugu okola ekintu kyona kyona kyaba asarewo okola nekuba nga kwekumira kumirimu buli muntu aba namurimu gwamwei ate te naba nga akwiyamu byakusobola okwekora

Abantu bekka yange batera okwitirana nadala omuu bisera bya luwumula nga abaana bawumwire then nibatera mbawanyisiganya ebirowoozo omu mbeera ezanjawulo buli muntu nabona nga akwatibweku so nibaba nga bona bona bakumbaine nimwo batera okwitirana

Amagezi genyinza okuwerya omwana wa bwala abyaire nga akyali mutto kumuiryamu subi oku mugumya nti tiniye asokere era atayamu nda, enda yamwei abe nayo emyezi mwenda ajibyale aireyo leke asome.

Obumanyisyo obulanga nti omuntu oyo e puresha zaamwe ziri igulu wanu enti ee entambula ya musaayi gyeyongeraku afuna omusujja ogwamaani afuna okulumizibwa omutwe deni anakuwala omubiri gwamwe.

Omwana omuto obutaba muguti ekikusooka onyina ayinza okuba nga tayina matei agakumala mwana oyo ekyakabiri nga tayina te busobozi okuboneka nti omwanoa oyo akumugura ebisai ebikuwa ebiyinza okwomboka omubiri gwa mwana oyo

Ebizibu abakali n'abaana ba bwaala abakwakala omukitundu kyange okusookerwaku abakazi abo tibawebweibwe mukisa muno naddala nikubba nga kabaire kaseera ka kulonda buluulu batera okubaleka e mabega n'abaana ba bwaala batera obutafeebwaku oggeza nga oitowabwe afiire tibyendya kubasikisya ate n'ebintu babawerya bidyoli

Kisa mbe muno okutandikawo eibua omu kitundu kyange naye ekusinga obukulu kumanya abantu ki bakwetaaga tukumala ga gwerana mbe ati n'oyaba e kansiira okobe ndeeterewo ani engeri yakutega encwi budi mubaire mukuzirya zibbisi nkwaba te kuleeta zikalu aa omanya kumanya e kitundu kikwetaagaki ale n'oteekawo eibua elyo.

Tekitiffu bbe omusaiza takairika mangu tekituffu bbe omusaiza takairika mangu omusaiza amamala ate awangala takairikabbe mangu.

Awamwei nyindwire kusai ng'abantu ba bakutegeeragana nayete waliwo gyebindwire ng'ebintu bifuukire omutwe gufuukire mwenda kubanga omukali omwei okwabo aba abangangaali kikumuyindula n'ayaba niyasomere ni bamuwaire obusomesa e Nakitoma oni ongundu bambi ataasomere n'amuleka awo n'amunaga n'amufuuka kasasiro ekyo nikyo kizwi kizwireku ekizibu naye okusoma tikwali kuli kizibu.